Carek mencuci tangan dengan <hesitation> benar tu biasoe kan pakai ayo yang mengaler teros yang pertamoe tu kan kitek pakai sabon dulu abes pake sabon teros kitek pakai ayo yang mengaler tapi biasoe men di kesehatan cak tu kan ade carek e biasoe carek e tu ado carek enam langkah ontok nyuci tangan yang benar tu ade enam langkah kan nah abes itu kan e pak pokoke yang pertamo itu kite pakai sabon dulu abis itu pakai carek yang nam langkah tu tapi kan biaso di wang awam tu dak tau kan kalo carek yang nam langkah tu karne kan yang biaso diajarke ontok e tim kesehatan be biaso yang nam langkah kalo ontok wong awam tu kan biasoe cuci tangan yang biaso be pokok e e pakai ay pakai sabon pakai ayo yang mengaler terus selame tige polo detik makin e kotoran kuman e tu kan ilang cak tu abes tige polo detik baru kitek e keringkan